Ny fikafika ahia no teña kelikely drala. Da mañahaky añahy aloha da ndra kidikidy ny drala. Da ny raha vokatsy amin'ny fotoaña iñy avao ro vilian-teña. Da mahazo raha maro amy zay da ova ova avao ny fandrahoa azy.